هي جو بريفار نمشي نتفرج فيلم وحدي ، بارسكو مام فيلم يتفرجوه زوج ولا ماشي لي غادي يتناقشوه ، غادي تتفرجو و صايي ، بصح كي تاكل ، عيان تاكل وحدك ، انا واحد انسان ، نبغي توجور ياكل معايا واحد، دونك سي جوري لو شوا جو شوازي تاع نمشي نتفرج وحدي بصح ما ناكلش وحدي